Bines dikach dursan tutia. ta lamesitii nyaua dub sareni dub rea dub lawoni dubatanen man yedan gadarsaf arba dubinen man yedan qurtumi gudio tunii ta manya tun tanaa won bines gugurda anin wot a'ana lilla bek tanaa kutoka isa diqayoati chacharekoati mpaka gugurdin isa.